Eflingar sem hefjast áttu í næstu viku eru ólögleg Félagsdómur kvað upp dóm þess efnis nú á sjöunda tímanum fjörutíu og níu eru látnir og á fimmta tug slasaðir eftir skotárásir í tveimur moskum í Christchurch á Nýja Sjálandi hryðjuverkaárásirnar eru þær

í sögu landsins framlög ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga skerðast um þrjá milljarða á næstu tveimur árum

gangi áform stjórnvalda eftir samband íslenskra sveitarfélaga segir þetta árás og alvarlegan trúnaðarbrest um þrjár milljónir manna eru

átta ár eru nú frá því borgarastyrjöld braust út í Sýrlandi rúmlega tvö þúsund íslenskir námsmenn í Reykjavík og á Akureyri söfnuðust saman í hádeginu í dag til að mótmæla

aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum mótmælt var í tæplega hundrað löndum á sama tíma gott kvöld

Eflingar stéttarfélags sem hefjast átti í næstu viku séu ólögleg Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir er með Halldóri Benjamín

framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins sem kærðu verkföllin til Félagsdóms já málflutningur

verið að reyna á þol og það er verkefni næstu daga

fjörutíu og níu eru látnir og á fimmta tug slasaðir eftir hryðjuverkaárásir í tveimur moskum í borginni

þetta er ekki Nýja Sjáland segir Íslendingur sem býr í borginni þetta virðist samdóma álit flestra en engu að síður gerðist það skömmu eftir hádegi þegar mikill fjöldi fólks var saman kominn við hann myrti fleiri en fjörutíu og særði fjölmarga árásarmaðurinn ók því næst í

moskuna og skaut þar á alla sem fyrir urðu hann var svo handtekinn í bíl sínum miðja vegu milli

nýsjálenskir miðlar segja hinn handtekna tuttugu og átta ára gamlan hann tók upp fyrri árásina og sendi beint út á netinu gegnum samfélagsmiðla fregnir herma að

hafi fundist í bíl en svo virðist sem dágóðum tíma hafi verið varið í skipulagninguna

engu að síður var

ekki á lista yfir fólk sem yfirvöld fylgdust sérstaklega með honum er lýst sem öfgafullum þjóðernissinna sem var opinskár um andúð sína á múslimum

öryggisgæsla var aukin við moskur meðal annars í Osló Lundúnum og víða í Frakklandi þá berast

samúðarkveðjur til ný Sjálendinga frá öllum heimshornum en það eru fleiri í haldi ekki rétt jú fjögur voru handtekin en nú eru

hryðjuverk í Osló og Útey árið tvö þúsund og ellefu hafi verið í einhverskonar samskiptum en það

sökkva inn að fólk geri sér

í rauninni gerst hérna

nú skulum við hleypa in n hundrað innflytjendum fyrir hvern þann sem var er alveg skelfilegt lentu ekki í þessu beint eru

glaðir og sáttir að vera heima með fjölskyldunni og faðma börnin sín og allt það en kannski hitt sem er hræðilegra er að þetta skuli geta gerst í svona þjóðfélagi að við skulum við skulum lifa í heimi í dag sem meira að segja í litlu

eins og hér skuli svona hlutir geta gerst ég held að

eigi eftir að sitja í fólki svolítið lengur að heimurinn sé ekki alveg jafn öruggur og maður hélt hvaða áhrif hefur árás

þessi á land eins og Nýja Sjáland

íslenska ríkið ætlar að skerða framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga næstu tvö árin um

um þrjá milljarða samband íslenskra sveitarfélaga segir að draga verði úr þjónustu og hótar að hætta þátttöku í samstarfsverkefnum ríkis og sveitarfélaga vegna málsins jöfnunarsjóður sveitarfélaga er meðal annars notaður til þess að fjármagna hluta af þjónustu við fatlað fólk og til að styðja sveitarfélög í fjárhagskröggum um helmingur sjóðsins er fjármagnaður með framlögum frá ríkinu sem hafa farið hækkandi í takt við auknar tekjur ríkissjóðs en nú verður breyting þar á fulltrúar ráðuneytisins hittu okkur á fundi í vikunni og tilkynntu okkur um þá ákvörðun að frysta framlög ríkisins inn í Jöfnunarsjóð á næstu tveimur árum hvað er það há upphæð fulltrúar Jöfnunarsjóðs og okkar starfsmenn reikna það til að vera ríflega þrjá milljarða á þessum tveimur árum sem nemur hátt í tíu prósentum af

ríkisins til sjóðsins

sú að það væri vöntun á fjármunum hjá ríkinu og ríkisstjórnin þyrfti að efna markmið um tekjuafgang í bókun sem samþykkt var á stjórnarfundi Sambands íslenskra sveitarfélaga í dag segir meðal annars að sambandið mótmæli þessum áformum harðlega ekkert samráð hafi verið haft og ákvörðunin sé einhliða með þessu hafi ráðherra og

brugðist trausti sambandsins á mjög alvarlegan hátt þá segir að aðgerðin muni auka á skuldasöfnun margra sveitarfélaga hún sé árás á sjálfsákvörðunarrétt og fjárhagslegt sjálfstæði þeirra sem eigi sér ekki fordæmi í samskiptum ríkis og sveitarfélaga loks er því hótað að ef áformin verði ekki dregin til baka muni fulltrúar sveitarfélaga hætta þátttöku í samstarfsverkefnum ríkis og sveitarfélaga og draga sig út úr vinnu við gerð samkomulags um opinber fjármál Aldís segir að mörg sveitarfélög standi höllum fæti fjárhagslega auk þess sem yfirvofandi launahækkanir geti reynst þeim þungbærar ef af þessu verði sé ljóst að skerða verði þjónustu Aldís segist hafa rætt bæði við fjármálaráðherra og ráðherra sveitarstjórnarmála ég er búin að heyra í þeim báðum já og lýsa yfir

fyrir hönd sveitarstjórnarmanna með þessa ákvörðun ekki fengust upplýsingar um málið frá fjármálaráðuneytinu seinni partinn í dag og meira af dómi Félagsdóms um verkföll Eflingar viðar Þorsteinsson framkvæmdastjóra Eflingar segir í samtali við fréttastofu að það sé miður að þeirra fólk hafi ekki fengið að nyta sér til fulls eins og Efling líti á hann afleiðingin sé að Efling geti ekki beitt hófsömum og stigvaxandi aðgerðum

þurfi í staðinn að beita aðgerðum þar sem strax komi til fullra áhrifa efling sé tilbúin að láta áfram reyna á þessi atriði í vinnulöggjöfinni það er að segja heimild til að láta aðgerðir taka til hluta hluta starfa

ekki ekki verður því af verkfalli Eflingar á mánudag en sólarhrings verkföll v r og Eflingar á föstudaginn standa enn dómstólasýslan biður

biður dómsmálaráðuneytið

að breyta lögum svo hægt sé að fjölga dómurum við Landsrétt á ný Landsréttur starfar áfram með ellefu dómara í stað fimmtán eftir dóm Mannréttindadómstóls Evrópu Landsréttur tilkynnti í dag að dómararnir fjórir sem Sigríður á Andersen fyrrverandi dómsmálaráðherra skipaði í stað þeirra fjögurra sem hæfnisnefnd hafði metið hæfasta á fimmtán manna lista munu ekki að svo stöddu taka

þátt í dómstörfum Landsréttar eftir dóm Mannréttindadómstóls Evrópu sem féll á þriðjudaginn þetta eru þau Arnfríður Einarsdóttir Ásmundur Helgason og Jón Finnbjörnsson en fjórði dómarinn Ragnheiður Bragadóttir er í námsleyfi til þrítugasta júní þau halda launum sínum meðan á þessu stendur dómstólasýslan sendi svo frá sér yfirlýsingu síðdegis þar sem segir að eftir viðræður við fulltrúa dómsmálaráðuneytisins og nokkra landsréttardómara sé

stjórn hennar ljóst að breyta þurfi lögum svo hægt verði að fjölga dómurum

annars muni álagið á réttinn aukast og mál dragast Landsréttur tekur aftur til starfa á mánudag eftir að hafa skellt í lás á þriðjudag ekki liggur fyrir hvenær dómararnir snúa aftur til starfa en samkvæmt upplýsingum frá skrifstofustjóra Landsréttar er framhaldið núna í höndum stjórnvalda ráðherrar hafa lýst því yfir að þeir vilji áfrýja dómi

Mannréttindadómstólsins til

en það gæti tekið eitt og hálft til tvö ár stjórn dómstólasýslunnar segir að stjórnvöld verði að kanna möguleg áhrif af slíkri áfrýjun og hafa í huga óvissuna sem ríkt hafi frá því

Landsréttur tók til starfa skjóta þurfi traustum stoðum undir réttinn í stað þess að lagalegur grundvöllur hans verði áfram dreginn í efa

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók formlega við ráðuneytinu í dag Ingimundur Sigurpálsson forstjóri Íslandspósts tilkynnti á aðalfundi fyrirtækisins í dag að hann hefði sagt starfi sínu lausu eftir rúmlega fjórtán ára starf Íslandspóstur tapaði tvö hundruð níutíu og þremur milljónum

í fyrra samkvæmt ársreikningi sem kynntur var á fundinum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

Íslandspóstur óskaði eftir eins og hálfs milljarðs króna

frá ríkinu fyrir jól Starfsgreinasambandið hótar að slíta viðræðum við Samtök atvinnulífsins eftir helgi formaður félagsins segist vera farinn að huga að verkfallsaðgerðum rétt tæpur mánuður er síðan Starfsgreinasambandið vísaði kjaraviðræðum

til ríkissáttasemjara síðan þá hefur verið fundað nánast daglega en nú er mat Starfsgreinasambandsins að ekki verði komist lengra við þurfum meira og breyta einhverju til að geta klárað þennan samning

aðallega það sem stendur út af

við fengum í viðræðunefndinni umboð að ef ekkert

við óska eftir fundi á mánudaginn og þá yrði það

björn segir að eining sé um þessa ákvörðun meðal allra sextán félaga samninganefndarinnar verði viðræðum slitið eftir helgi hefjist undirbúningur að verkfallsaðgerðum og þá sem þarf að beita eruð þið farin að undirbúa það það er búið að vera að ræða málin það formlegur fundur með ríkissáttasemjara hefur þó ekki verið boðaður ástandið í Idlib héraði í Sýrlandi er nú það versta frá því að stríðið hófst segir blaðamaður á svæðinu átta ár eru í dag liðin frá því að borgarastyrjöld braust út það var árið tvö þúsund og ellefu sem

almenningur fylkti liði út á götur og krafðist aukins frelsis og lýðræðis mótmælin voru barin niður með harðræði og var hernum meðal annars beitt gegn

almennum borgurum fljótlega var skollin á borgarastyrjöld í landinu erfitt er að henda reiður á hversu margir hafa í raun fallið í valinn sameinuðu þjóðirnar hafa gefið upp sömu töluna í nokkur ár um fimm hundruð þúsund

er að mun fleiri hafa látist ástandinu í Sýrlandi hefur verið lýst sem helvíti á jörðu síðustu ár og svona er umhorfs á fjölmörgum svæðum eftir átta ára stríð í það minnsta

þrettán milljónir hafa neyðst til að flýja heimili sín það er um helmingur þjóðarinnar einhverjir hafa þó getað snúið aftur heim en þar bíður þeirra lítið milljónir hafa flúið til nærliggjandi ríkja eða jafnvel alla leið til Evrópu sú för hefur reynst mörgum dýrkeypt og þótt fólk komist í skjól frá átökum bíða þess oft annars konar hremmingar tugir þúsunda hafa farist á Miðjarðarhafi eða í flóttamannabúðum það er í það minnsta engin pólitísk lausn í sjónmáli staðan er gríðarlega flókin eftir þarna hafa barist yfir hundrað hópar með

ólík markmið

ekki barist jafn víða

nýtur enn stuðnings Írana og Rússa sem breyttu algjörlega gangi stríðsins tvö þúsund og fimmtán þegar Assad var búinn að missa stórt

til baka

sem stjórnvöld ráða ekki yfir núna það er enn

Kúrdar ráða yfir frekar stóru svæði í norðurhluta landsins Tyrkir hafa tekið stjórn í við landamæri Tyrklands þessir litlu svörtu deplar eru síðustu yfirráðasvæði

sprengjum rignt yfir Idlib hérað þrjár milljónir

landamærin við Tyrkland eru alveg lokuð og í raun stórhættulegt að reyna að komast þar yfir ég ræddi við blaðamann á svæðinu um ástandið

segir ástandið í borginni síðustu daga það versta frá því stríðið braust út stöðugur niður frá flugvélum sem sveimi yfir og ærandi hvellir frá sprengjum séu nú daglegt líf þegar raunveruleiki fólks sé þessi komi það sér upp leiðum til þess að reyna að lifa af mörg heimili eru til dæmis komin með talstöðvar og fá þannig upplýsingar um ferðir orrustuflugvéla

og fá þannig upplýsingar um ferðir orrustuflugvéla

og á Akureyri söfnuðust saman í hádeginu í dag til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum þetta er fjórða

fyrirmynd hinnar sænsku

er það hluti af alþjóðlegu verkfalli

voru á sama tíma í tæplega hundrað löndum og yfir tólf hundruð borgum og bæjum í Reykjavík var gengið frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll þar sem var útifundur

ungmennin voru ósátt við aðgerðaleysi stjórnvalda ég er hérna í dag

mér finnst ríkisstjórnin ekki hafa gengið nógu langt í sínum loforðum og ég sé ekki nógu mikið hvað þau eru að gera því nota hana í heimi sem er ég vil ekki að það sé verið að fara svona með náttúruna

okkar ég vil að það verði líf hérna á jörðinni og það muni ekki verða neitt plan b þetta er plan a alltaf

náttúrulega vilja heyra í þeim

heyra hvernig þau bregðast við því þegar tvö þúsund ungmenni koma saman á Austurvelli og segja að það þurfi eitthvað að gera núna á Akureyri komu hundrað ungmenni saman á Ráðhústorginu og létu þau einnig vel í sér heyra við erum komin til að mótmæla og sýna smá samstöðu

austanátt verður ríkjandi á landinu á morgun með ofankomu á köflum um austanvert landið en öllu bjartara verður yfir

annað kvöld gæti þó snjóað víða vestanlands og er útlit fyrir að él gangi yfir landið sunnan og vestanvert á sunnudag

veðurfræðingur fer yfir horfur helgarinnar að loknum íþróttafréttum

þá skulum við Vignir Svavarsson kemur heim úr atvinnumennsku í sumar og hefur samið við hauka á ný eftir fjórtán ára fjarveru Erik Hamrén landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta segir mikilvægt að Alfreð Finnbogason verði heill í

Eflingar sem hefjast áttu í næstu viku eru ólögleg Félagsdómur kvað upp dóm þess efnis nú á sjöunda tímanum fjörutíu og níu eru látnir og á fimmta tug slasaðir eftir skotárásir í tveimur

á Nýja Sjálandi hryðjuverkaárásirnar eru þær

í sögu landsins framlög ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga skerðast um þrjá milljarða á næstu tveimur árum gangi áform stjórnvalda eftir samband íslenskra sveitarfélaga segir þetta árás og alvarlegan trúnaðarbrest um þrjár milljónir manna eru

héraði í Sýrlandi undir ítrekuðum loftárásum segir blaðamaður á svæðinu átta ár eru nú frá

því borgarastyrjöld braust út í Sýrlandi þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn